Nau no togon kag potol a maga na no uli ago ve ria. Kana no pa ago luai ve magaug aina ko sikei a maga voiang ke taun aungos kana napo ago ve nia. No rot ve nia na kana nemlong po ago kuvul eke na keve taun aungos nopa ago ve nia na no nas ni vil pok ania, no itoiton kana ke bil nei lu using ko pasal ta wuak a nau napo ago ve nia. Sikei kana lak no wuak si ago ve nia parik lak na pasal pulakai napo ago akit ve nia.